أعتجد إن الأشخاص يقدروا يؤثرون على مصائرهم، لكن القدر له دور أيضا، الإنسان يملك الإرادة والاختيارات وممكن يغير مجرى حياته بالعمل والاجتهاد، بس في أحيان تصير ظروف خارجة عن إرادتنا، التوازن بين الجهد الشخصي و لإن كل واحد له دور في تشكيل مستجبله.